Liɗɗi mawɗi ngonɗi e maaje biyeteeɗi dofen ine njogii sifaaji keeriiɗi. Ko liingu mawngu, teddungu. Kadi ine waɗi enɗi, kañum ɗum nuuynan, ɗum jibinan. Kadi ina jeya e kulle burɗe ƴoƴde.